Maro karazany chocolat zany, misy ataontsika hoe noir vita am'kafe de misy koa i chocolat vita amin'ny alalan'ny hoe cacao. De ny fomba <hesitation> maha-samy hafa azy: <hesitation> raiky i zany ataontsika hoe mamboatsy toaky ianao ataontsika hoe rhum arrange, de igny toaky igny chocolat raiky atao vita am'cacao iny zany afaka atao ao koa. Eka, afaky atao avao koa zany le raika hoe vita amin'ny kafe fa tsiro mampiavaka azy, raiky mafaipaitsy, de raiky mamy soa.